Fifatsuts ka na ka na ta <hesitation> impoten fiisok, nainy ranom ror fifatsuts te te na rora tan fifatsuts ra ror nom a nat <noise> a rof. Ra <noise> nom, ror a nat a rof ra te fakauts yan guei faavot. Nainy gim ror ma nom a nat a rof, ra duen ror tan kakaa tsura. Fifatsuts, nainy te nom ror ran fifatsuts rof, ra ra gian ror tan fakats tsura, an fifatsuts ra me sinj ya tan tsunaun, ainy te fainy rara na nat. A tsunaun nating kifon iny non fokinai tan tana mes. Tsunaun nat iny non fei ising fi rora ei, ana na sa ra onot ror tan kat ya iny fakaut rara ina fuan. Nainy te nom voran fifatsuts rof ai tiya nan fakauts varora. Kifon nan nom fifatsuts rof, ra inafuan kamiror a masuun na rof, ana masuun tiya nan fakauts varora. Mes te nom non fifatsuts rof ai kaminon fokan rof tan nuuma tsunia. Tana saa fifatsuts tinan ayei fakauts varora tan tataan tsura. Fifatsuts tinan kat faarei non u nau ra te tokon in ror ya ra te taan tana sanaan na rof. Fifatsuts tinan fakaut farof varora inafuan tan kakaa tsura. Nainy te nom roran fifatsuts rof. Ra inafuan gian faarof ror ana gum iny fan tsura ge na ngats fan tsura, kaminon fo muiny mumua an tsoiny mumuan rof iny tau a fan, tana ngats fan tsura ge gum in fan tsura. Nainy te nom roran fifatsuts rof kan, ara ruak faarei ror fo muiny mumua an tsoiny mumuan rof ainy tau a fan. Nainy te nom roran fifatsuts rof kan, <hesitation> vavainy papara ror tana sana, ra te mumua iny varori, ra kamiror a nat tana tsunauun tana toto tsuri tsura inafuan. Nainy te nom roran fifatsuts rof, ai fakauts varora inafuan tan nating a saa, nating a mesa mesa ngats fan, ana ra inafuan, ruak faarof ror. Ra ruak faarei ror fo vavainy binun katsian tana ngat fan ge tana gum iny fan tsura. Nainy te nom roran fifatsuts rof, ra inafuan taan ror tana sanaan na rof. Nainy nom ror fifatsuts rof ra fakauts ror a mesmes tsura ma ruak faarof kain miya tan tan tou tataan tsunia. Nainy te nom rora fifatsuts rof, tsikia tu tu kat vavis ge tsikia ta mes onot non tan tan kat vavis a fan, sikia. Tana saa fifatsuts tinan fakaut varori, <hesitation> fifatsuts tinan fakauts varori tan tan gian mee. Yana mes a atai kan ri koup ror ana ri te tsuktsuk ya, tana mes a atai kan to vou rari <hesitation> te karap miror ri kan mas nom ror fifatsuts tiya nan. Nainy te nom roran fifatsuts tiya nan, ara karap ror tana rof. Nainy te nom roran fifatsuts tiya nan ai fakauts rarora inafuan. So ra inafuan mas karap ror ge, koman fifatsuts rof te nom rora. Ana ka na katsian sa te nom ot roran fifatsuts rof naa <hesitation> iny iny fakauts rara inafuan. A pana katsian nan ya, ra inafuan mas <hesitation> nom ror ya tan fifatsuts, fifatsuts ror tana rof, fifatsuts rof ra mas nom ror a rof tana toto tsura inafuan. Ai te nom non na mes fifatsuts rof, ai ruak faarof non. Nainy te nom non a mes fifatsuts rof, ai ruak iny mes tsian minon tana nat. Nat kan a isen na ka na katsian. Nainy te nom roran fifatsuts rof, ara ruak faarof ror ana nat ti ya nan kaa tsian minon tsura inafuan. Nainy te nom rora fifatsuts rof, ra tau faarof ror gum iny fan tsura, ge na ngats fan tsura. Nainy te nom roran fifatsuts rof, vavainy <hesitation> fatsitsi raro ra. Nating te nom roran fifatsut rof, ana te ruak faarei muiny mumua ai tsoiny mumua, vavainy nat fi ror nei, a ran rof ana ri te komainy rara. Nainy te nom roran fifatsuts rof, ra ra taan ror tana rof. Pana katsian toya nan, mes mas nom non fifatsuts rof ana gum iny fan te rof mee. Pana katsian kan toya nan iny fakouts rara inafuan. Mes ma nom a rof, ana mes mas kaminon a rof tana toto tsunia. Fifatsuts fakouts varora tan <noise> tan tan taan a saanan a rof, an fifatsuts tiya nan ra te nom ror ya iny fakouts tan tataan tsura an fei kat firora tan mes a atai to te naa mi non vou. Mangaii kakaii, mangaii karap mira fo tsuvurara ge fo tsubnain tsura, fatsuts tiya naa non tsuri. Ana ri te fatsuts naa a fo mes a atai to te na miro vou. Ai tana fo mes a atai na mi vou fifatsuts tiya naa kan en na non. Nainy te mat rora fifatsuts tsura te faan iny a ra tsuri kaa patsu kan finou tiya nan.